هو أنا بحب أسمع الأتنين بس المزيكا العصرية بالنسبالي أفضل، لأن دي اللي أنا اتربيت عليها ولأن دي قريبة جدا من نبضات القلب ومبحسش بملل وأنا بسمعها على عكس المزيكا الكلاسيكية، لأن هي كانت مناسبة للعصر زمان وكانت الناس مكانتش بتمل منها.